الرياضات متل رياضة رفع الأثقال وكرة القدم تتطلب <hesitation> قوة بدنية كبيرة، <hesitation> أما الرياضات أشوف متل السباحة أو اليوجا ممكن تحتاج لمرونة أكتر من أنها تحتاج لقوة.